Tena be loatra raha ny isan'ny alika efa nananako tamin'ny fiainana, fa <hesitation> > ataoko angamba hoe tsy latsaky ny telo amby folo hatramin'izay nakako alika. <hesitation> > Ny karazany an, <hesitation> > anankiroa ihany moa izany ny karazany nompiako hatramin'izay dia <hesitation> > coton de Tuléar an, sy alika gasy hoy isika. Ny alika gasy moa ilay hoe race commune, izany hoe alika karazana alika maromaro no mifangaro dia manome an'i no nitambatambatra an dia nanome an'ilay ailka iray iny, fa tsy karazany anankiray manokana.